<hesitation> Fomba agnambagnan'ny avion avion ya avion <hesitation> raha voalohany malôhaka ampiasaigna anazy izy avy amin'ny alalan'ny helisy de izy amin'ny alalan'ny helisy zany i rahany ahafahany magni- mirabezy de misy môtera.